नेक्स्त् कुएस्तिओन् तो इस्से, व्हत् अरे थे चोम्मोन् हेअल्थ् इस्सुएस् इन् दोग्स्? किसुमन् बेमर् थके लिके, फोर् एक्सम्प्ले, <hesitation> स्किन् प्रोब्लेम्। स्किन् प्रोब्लेम् है तो मैन्ल्य् होइ, लिके तिच्स् थके, हैर् फल्ल्स्, तर् प्रिशोद्। एविल के अरो? अरो नेक्स्त्। एविल होइ एअर् प्रोब्लेम्, ब दतोर् प्रोब्लेम् होइ, देन्तल् इस्सुए। मने अरो? अरो कि कोइ देने? हेअल्थ् इस्सुए मने, थके मैन्ल्य् दोग् इस्सुए। अन्द् तर् प्रिशोद् अरो, लिके,।